Dotəlr kan daŋkə sə gawni mi mosəpa mida ru wəkələrə to dotərari rəl daŋsə mi naynə wəkələri dotər pəsə mi məsəpa gawni məkpə gawni dayi nə irin wankan namril nettə ari nettə pəsə mi mosəpa nə kannəkə ingiri bə urbə wanu pəkən mi mosə pa siti mi da naynə wəkələrə kə mi ɗakəɗan nəl ən bi ta mi ritə rin kalkə min aykə dor arkə urkə gawni pirya zokə wanəkə gawni pirya urbə da nə gəwtə zokəpa al gawni karya kogi ya? Mi ritə rin min danə goreya ko giya heh bannəkə rəl daŋsə mi naynə ritələ wəkini ay nəkə rəl daŋsə mi dunə gani mini tomsə allə he taraba á mi da taraba jawe daŋsə mire mi nay wəkələ məkpəl mi nay wəkələ namril mi nay wəkələ ingin nəl gəl taraba a allə relə urnə mi wəkə ən ani to nettə ari sə kə mirə kə mida. Wəkərə mi ɗakə ɗan ən bi ama nol minə da wəkaisimi rə to ali kə dadan wanu pəkən mirə ama tew daŋsə mi danə ani a mi daŋsa mi wəkə ar daŋsə tatamini tomnə ay daŋsə mi wəkə netta ari mi wəka ingin mi wəkə ay namril mi wəkə məpkpəl mi wəkə day nə nettə kar daŋ abəybərə gawni eh rimi rimi bə min wəkəl dikəre kə itə an rimi kə mi wəka min wankan nettə wa yətə dor wayətə ashe rimi aykə urkə dor gəntə garə gan ba gumsuwa bə kayre ayge kaynə mə wəkə da kpə bagumsuwa masa wanu da man shermi to ban nəka ur səwnə sal dire gontə gon wawəni gərigə nayre ni mari wiriti bargunu ani ur bə pargu panni uni to irin nettə ari shite nri da wə kərə pətə mi məsəpa daŋkə mire ani ma daŋsə mi wə kəgə irin nettə ari.